Määnegi võiuleeväküdsäjä vai noh, leeväküdsäjä. Tuu tüütäs niimuudu, et sa panõt leevä sisse ja sis tä küdsä sul tää krõpõs, pruunis. Ja tuu käü eelektri päält. Sääl ummaq määntsegiq hõõgniidiq, miä lääväq kuumas ja sis niimuudu küdsäkiq.